Orsa io a mavita miegna io nade hoe agnatinasiaka karakory aza. Dia le antony mantonga ananjy mavita miegna dia avy amin'ny alalan'ny fanagnany volovolo igny. Izy le managna volovolo igny, izy managna volovolo sady maro be a, mbola matevina be koa.